öimeko jeta kua mbaemɨmba reta oiporara, oime yave kua jujere, cambio climatico jei suoeretava, esa oata supe tembiu, ɨ, opa ñanareta otïni, jokua jekopegua jaereta öë oguata, oeya jëtä, ojo vaera oeka ïrukotɨ tembiu, jukuraï oyakao reta, oiko javi vaera reta